मेक्सिकन पाक्सेली में सबजियां के इस्तमाल काफी मात्रा में होगाच्छे। मेक्सिकन पाक्सेली में चौकलेट के भी इस्तमाल बहुत जोर सोर से होगाच्छे। मेक्सिकन पाक्सेली में कीलव का भी इस्तमाल होगाच्छे। मेक्सिकन पाक्सेली में मसालो का इस्तमाल काफी जोर सोर से होगाच्छे। मेक्सिकन पाक्सेली में मक्का, गेहुं के आटा का इस्तमाल भी होगाच्छे। मक्का, मेक्सिकन पाक्सेली में टैमेल बहुत लोग परिये होगाच्छे। मेक्सिकन पाक्सेली के कुछ लोग प्रिये वेंजन में टेकोस, अलपास्टर, बार्बकोआ भी होगाच्छे।